Ubui mum ki wheng inii nga nggu iker nga tɔng irhe ba idɛɛ nga tɔng atsu itsi rheha niminɛ wu na mana dɔrha tɔng.